சாம்பல் ஆறுதல், முதிர்ச்சி, அமைதி சாம்பல் என்பது நடுநிலைகளில் மிகவும் நடுநிலையானது மற்றும் சில நேரங்களில் சுய கட்டுப்பாடு அல்லது இணக்கத்தன்மையுடன் தொடர்புடையது, ஆனால் நேர்த்தியான நுட்பம் மற்றும் நவீன பாணி. இது ஒரு அமைதியான, உணர்ச்சியற்ற விளைவைக் கொண்டுள்ளது மற்றும் ஓரளவு வடிகட்டக்கூடியது, ஆனால் மற்ற வண்ணங்களை இணைந்து பயன்படுத்தும்போது தனித்து நிற்கிறது.